أفضل أكون عالم مشهور، لأنه العالم يساعد في تغيير للمجتمع وحل مشكلاته بطريجة ملموسة، سواء بالطب بالتكنولوجيا بالبيئة. أحس إنه تأثير العالم متى يستمر لأجيال، ويفيد البشرية كلها، الفنان له دور بالإلهام للناس بس العلم يعطيك فرصة تصنع فرج حقيقي بحياة الإنسان كل يوم.